بصراحة فكرة زيارة المريخ حلوة ومتحمس، السنة كاملة الرحلة صعبة، أحتاج أفكر بالمخاطرة بالوجت الطويل اللي بأقضيه بعيد عن أهلي، يمكن إذا كانت الرحلة مضمونة وآمنة أفكر أروح عشان أعيش تجربة ما تتكرر بس مو متأكد إذا أجدر أتحمل سنة كاملة للسفر.